Ndwom a m'enyi gye ho na mepɛ ne tsie paa yɛ ndwom a kwaafo tow. ͻyɛ ndwom a sɛ mitsie a ͻma me ahomka na afei, ͻma m'akoma tͻ me yamu. Osiandɛ no mu nsɛm no fa Baebor mu nsɛm, na ͻfa Nyankopͻn ho no ntsi ͻma me esuadze kɛse. Na afei, ͻma aberbiara no, mohwehwɛ dɛ mobͻbͻ bra a ͻtsen na menye afofor so hͻn ntamu ayɛ papaapa.